കലടതമംലകാ സതയനം പതതിഹചചണാ സാധയതഇ ഉണദം। കലടതമംലകാ സതയനം പതതിഹചചണാ സാധയതഇ ഉണദം। ചിതരകല, സങഗിദ, സാഹിതയ, വരിതയ, ഉണദം പംരാ, ബദികദ, നിജവാദ, അംഷവാദ, അനാവരണഗളിസാഓന ശകതി പഡി� അംചാദ, കലഇ, സതിയന, അനാവരണഗളിസാഓര, ഈജി മാധിയമാവാദ കാരിയനിരിസാഓമ।